Piensu ena estufa i me vien ala cabeça un aparatu mu emportanti i aparenti pa calental los espacius. I la tenemus en tolos espacius, mesmu a escuela, nel bañu, ena cozina o andiquiá que haga fríu. De no sel que m'estés a palral delas estufas essas grandis de hierru qu'essu, craru, no se muevin, i devián de calental tola casa porque yo, nel iviernu, comu haga fríu, es que no só escapás de trebajal.